iinchin tun South America jirtii, ishin gar amazon forest, Brazil in ach jirtii. Dub dib ete ishin wonishin middafetinen risqi ishian guddete, ishin amazon forest sun woqurtummi lowwet, womatunda achi nyaat, achi nyaat, inchin tunnen inchi maqqumt guddeti, inchin tun laftun guddioa, ammotu dib ete ishin <hesitation> risqi ishia amazon forest tegemeti, aminen serkal ishian aminnen dungan tunnen dunga balchamu Africa akan wol kas jirti Black Africans fa.